møt han Jon Marius Aareskjold og få siste nytt innen algoritmer og forsinkelse i musikkproduksjon!

Marit han Jon Marius Aareskjold er gjest hos oss i dag.

det skjønner jeg godt fordi som formell tittel så er det så er han altså førsteamanuensis i musikkteknologi. men av kan vi si den herre altså det det folk flest kanskje ville ha hatt kjennskap til er jo at han har vært produsent og tekniker for veldig store navn, bl.a. a-ha, Nils Petter Molvær og Beyonce å. det er kult.
men, men altså det.

velkommen hit.
tusen takk. hyggelig å få være her.
ja, så bra.
også er han ikke bare førsteamanuensis, men han er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

det det det glemte jeg å si. er så langt og flott det navnet der.
ja .
men Jon Marius vi skal snakke om forskninga som du gjør, men først så syns jeg nesten vi har pirra lite grann ved å å å snakke om de samarbeida du har hatt . har du lyst til også ta oss tilbake til en sånn herre sånn kjapp nærmest sånn biografisk gjennomgang av din historikk som ?
ja, absolutt. altså jeg begynte jo da som som seg hør og bør så begynte jeg som sånn du vet sånn studentlydtekniker på Samfundet i Trondheim mens jeg studerte der. og så så balla det lite grann på seg, og så etter hvert så så så begynte jeg å prioritere da å jobbe med musikken mer og mer. mindre og mindre studier, mer og mer musikk.
og da spilte du sjøl?
ja jeg spilte i band spilte i Tre Små Kinesere blant annet. jeg har vært litt sånn sånn hadde med en sånn sampler og var litt sånn det gjorde masse fancy greier sammen med de, og så og så etter hvert så flytta jeg til Oslo og fikk jobb i noen studioer der og og endte opp til slutt med sammen med Tromsøs to av Tromsøs store musikalske sønner, Espen Lind og Amund Bjørklund. så jeg hadde jobba i et produksjonsteam sammen med de da, så jeg har tilbrakt utrolig mange 1000 timer med de to i studio.
hvordan er deres og .
ja ja .
trengt inn i et studio med dem det var greit?

ja det er bra.

ja også veien videre da har det jo begynt å åpne seg.

Idol-David.
ja Idol-David ja, og fra Andenes, er det ikke det? ja han fantastisk fyr og og gjorde og og masse norske ting da også en del engelsk-amerikanske ting og hadde et samarbeid med Stargate som mange har hørt om, et stort altså .
Trondheimsbasert ja.
ja ja de var Trondheimsbaserte og da og altså da var de tre stykker da, altså Hallgeir og Mikkel og Tor Erik, og og og de på en måte tok oss litt under vingen, og da hadde de ganske stort sånn internasjonalt kontaktnettverk, så vi fikk tilgang til og og og liksom litt sånn med sånn litt kanaler ut da.
ja og sånn helt kort, Stargate dem er linka til noen av de største popartistene som vi har i verden.
ja og det er et av de et av de største produksjonsteamene i historien faktisk.
ok ja .
ja for liksom de har produsert den nye den siste Coldplay-plata, og de har gjort sånn dem har gjort masse Katy Perry-låter, Fireworks, og liksom gjort en hel altså masse masse masse låter da.

og og da og da var vi liksom med på den der første bølgen da, og vi satt liksom i studio for vi hadde nabostudio til Mikkel og Tor Erik da i New York, og satt der og og og mekka, og og fikk gjort noen noen veldig store låter da. de største låtene som som på en måte jeg har vært med på da, ikke som å ikke med å skrive men på en måte å å å spille inn og produsere, det er det er den Irreplacable med Beyonce også er det .
ja. monsterhit.
det er en ordentlig hit, også er det Hey soul sister med Train.

å den er så catchy.

så så det så så det er jo også vært litt sånn vært med på veldig mye artige ting der. og så men så på et punkt så jeg har jo familie og unger og alt dette her, og og på et punkt så valgte vi da å å flytte hjem å flytte til Tromsø for der hadde vi familie. og da var det samtidig med at vi eller grunnen til at vi kunne flytte og at jeg fortsatt kunne jobbe var at vi hadde , altså det da var internett blitt raskt nok til at man kunne drive og sende filer fram til sånn ja godt ut på totusentallet så dreiv vi å sendte filer med sendte harddisker med Fedex liksom fram og tilbake. men så men så på et eller annet punkt sånn ja for en ti tolv år sia så begynte det å bli sånn at du kan bruke YouSendIt da, og det var liksom det store altså sendte vi som sånne pakker med filer, og det var helt fantastisk at man kunne sende ikke sant det var husker når vi fikk det til å virke og bare å.
å ja.
og det er helt utrolig ikke sant.

kompetansesenter for rock?
ja og han han vi hadde lufta det at vi hadde litt tenkt på å være litt i Tromsø da og så og han drev og skulle sette opp et studio. også traff vi han tilfeldig egentlig på Kaffebønna, så vi kom vi litt i prat og han , men hva skal vi ikke prøve å få til etter annet og ikke sant, og så satt vi på Kaffebønna så satt vi og tegna på en serviett liksom, hva må vi ha for at det skal være et ordentlig studio i Tromsø? også også han er jo så utrolig driftig, sånn at han bare så ringte han meg, det var bare altså noen uker etterpå, så tenkte jeg vet du hva Jon Marius jeg tror faen meg jeg får det her til, også også og da var det det som ble Kysten studio da som han hadde sådd kimen til der.

ja i Tromsø de som er godt kjent her ja .

men men så det er ikke noe særlig akademisk over det, så tar du en akademisk vending.
ja ja for da og da da er det sånn at da er det den daværende dekanen ved Kunstfaglig fakultet, altså Håkon Stødle og og Anne Aagaard som og fortsatt er administrativ leder, de de de var på utkikk etter noen som kunne undervise i musikkteknologi da. så og så og så etter litt sånn fram og tilbake, så fikk jeg da på en måte en begynte som timelærer da ikke sant så går man liksom gradene oppover, og nå etter hvert så ble jeg da til slutt førsteamanuensis i i musikkteknologi .
så du kombinerer altså en fulltids akademisk syssel med produksjon av musikk på verdensnivå?
ja,og og det er jo det som er fantastisk med det å være ved et kunstfaglig fakultet, fordi at da er det da er det, altså det er jo mitt musikalske virke på samme måte som en en en altså Sergei som underviser som er professor i piano som som gjør konserter og sånn så er det så jeg gjør da produksjoner som en del for å holde meg relevant. og og ikke sant og det er jo selvfølgelig veldig artig å vise til studentene at ja her er her er liksom den låta som jeg gjorde med Nils Petter i fjor og den ja han fikk jo Spellemannprisen akkurat og ikke sant.
altså produksjonene blir en form for både didaktisk eller pedagogisk empri og forskningsempiri samtidig?
ja det blir det. sånn at så sånn som det her med Nils Petter-plata den har jeg også gjort en paper på som jeg presenterte nå før jul i fjor og og jobber med en artikkel basert på det hvor jeg sammenligner produksjonsprosessen som vi gjorde og med hvordan Jan Erik Kongshaug spilte inn Belonging med Keith Jarrett og og Jan Garbarek på syttitallet. og liksom sammenligna gjort intervjuer med de guttene fra som spilte inn Belonging da og og og og med med de som jeg jobba sammen med på.
men hva hva altså jeg skjønner jo at det er jo store forskjeller fra å liksom assosieres med digre altså sånn derre superstjerner og bo i New York og og og være med på å skrive hitter som drar inn milliarder av dollars til å å være her i Tromsø og rett og slett drive forskning og finne ut litt av hvordan ting henger sammen.
ja.
og det er jo da musikkteknologi. hva var det et vendepunkt der, hvor du bare slapp spaken holdt jeg på å si og sa det her ?
ja nei altså når jeg flytta så var det så var det ikke en da da da fortsatte jeg egentlig bare i samme altså jeg . de fortsatte å sende meg filer, og da var det sånn at når de de satt der og jobba så så ikke sant så pga. tidsforskjellen da så var det sånn at når de liksom dro fra studio om på kvelden sånn i tolvtida så lasta de opp filer, og da hadde jeg det sånn at jeg når jeg kunne levere i barnehagen, mikse og gjøre det som var min del av arbeidet da, og så sende av gårde filene til de , dra og hente i barnehagen, og de fikk den akkurat når de kom i studio. så det var helt sånn perfekt altså, så vi hadde sånn tjuefiretimersoperasjon gående der noen år da.
pga. tidsforskjellen ja?
men så etter hvert så forandra på en måte altså ikke sant musikkbransjen er jo i stor endring også teknologisk, og og etter hvert så forandra det lite grann hvordan vi trengte å jobbe, samtidig som jeg fikk altså jeg prioriterte da mer og mer det å jobbe akademisk altså som lærer da. sånn at jeg fikk større og større stilling og fler og fler studenter, og og også trivdes veldig godt med å gjøre det.

så barnehagen var sånn to etasjer under Rockefeller center, og det var det var bare var bare styr ikke sant sånn at det er mye bedre å for barn å vokse opp her. det var vi enig om da.
du er samboer med en av de de holdt på å si største navna i Tromsø, hun Anneli Drecker? ja så .

kan vi gå til den der musikkteknologiske forskninga fordi hva når du. vi har jo hatt noen erfaring i Tromsø allerede om at det har vært forsøkt å sende sette opp opera på kinoen, at vi har fått sitte i kinoen og høre opera samtidig som de hørte operaen på Metropolitan. og så vet vi at dere har jobba med å prøve å få til samspill mellom USA som er så har så annerledes tidsfase enn som oss altså man har spilt sammen,.
lange avstander ikke minst.
ja lange avstander både i tid og rom.
ja og det dette er det et et et prosjekt som jeg kom inn i tidlig når jeg etter hvert ble ble ansatt ved konservatoriet som var World Opera-prosjektet som ble leda av Niels Windfeld Lund som jobber ved dokumentasjonsvitenskap her på i på UiT Norges arktiske universitet . og og han hadde et større prosjekt gående da allerede som var et samarbeidsprosjekt med Stanford, NYU, McGill og den Det Kungliga Tekniska i Stockholm hvor man hvor vi satt opp et sånn spesiallagd programvare som gjorde at vi kunne altså at vi kunne spille konsert som foregikk på alle de stedene samtidig.

og selvfølgelig én ting er jo på en måte at du må sende via masse ruter og sånne ting som introduserer en del forsinkelser. men så er det også det at du har altså bare altså signalet brer seg i ledningsnettet med lyshastigheten, og bare bare det gjør at du får liksom en en sånn 30 40 millisekund forsinkelse som vil si at istedenfor liksom hvis vi står og snakker sammen så plutselig så så hadde vi stått i hver vår ende av en konsertsal og skulle snakke sammen ikke sant.

og fordi og og det er jo ikke helt umulig å tenke seg at man kunne stått kanskje i hver vår hver sin ende av en konsertsal og spilt sammen. men i tillegg så er det det at du har pga. den her nærmikkinga og all måten man må jobbe for å unngå at det blir sånn feedback og masse sånn ekkogreier og sånn så så må vi så så blir det veldig vanskelig da å spille ikke sant. hvis vi skal spille liksom holde liksom et tempo og sånn en time og en klokke så så så blir det en sånn forsinkelse, så blir det helt sånn så det blir sånn hele tida.

at man måtte liksom skape kunst som fungerte innafor en en en, altså skape musikk som hvor tid time liksom klokke ikke er viktig men samtidig som man er interessant å høre på.

neste skritt er og det er en sånn det som vi jobber med, og som det som er litt sånn det det store innafor det her utrolig smale fagfeltet, det er jo det er jo da det som kalles for prediksjon. altså prediksjon som er å forutsi.
en gang til.

predikere ja.
ikke sant ja og og og liksom det som jeg et prosjekt som jeg er i gang med nå akkurat fått finansiering fra fra UiT Norges arktiske universitet . e ikke sant vi har jo noe sånn derre sånn eksperimentelle prosjekt da som man kan få få få penger til, og da da har jeg fått penger til å prøve å utvikle en maskinlæringsalgoritme som kan altså det og den liksom er at å å lage en algoritme som kan forutse hva Bugge Wesseltoft skal spille om 30 millisekund.
, det.

nei nei nei mye mer mye mer spennende enn det egentlig.

sånn som at dere har fått med dere at at NASA har funnet noen nye planeter nå fordi at de har liksom brukt maskinlæringsalgoritmer til å å å å jobbe med med det her keplerbildene funnet liksom nye planeter som mennesker da har oversett ikke sant.

håpet er da at den her datamaskinen skal eller det her algoritmen da skal kunne klare å lage et se et mønster som vi ikke kan se. altså jeg tenker at jeg syns at Bugge er en av de store improvisatorene ikke sant i den i moderne musikk.
ja det var derfor det var litt sånn spesielt at du altså jeg hadde skjønt det hvis det var blues. da veit man som oftest hva hvilken akkord som kommer etter.
eller notebasert klassisk musikk.

og for å være en god komponist så må du ha begge deler, og og og der er det en liksom og det å klare å lage en algoritme som gjør begge de to tingene, det er veldig vanskelig. mens det du men og så det å lage en hel Bugge Wesseltoft-sang ikke sant det er det er det krever et geni. mens mens hvis du men det å se men å se kanskje et vindu på ti millisekund, fem millisekund, 30 millisekund ikke sant, du spiller så vet du at det kommer du vet mest sannsynlig hva som kommer ikke sant. og og og det samme og det og det er liksom hvis Bugge spiller , så og liksom så kommer han mest sannsynlig til å spille .
ja ja.
det det det er en sånn det er en en sannsynlighetsting. selvfølgelig er det jo på en måte når man snakker om det på det her nivået så blir det litt flåsete, men det det men dette her handler altså om å i en en sånn her setting hvor man spiller sammen, klarer vi å klarer vi å ta bort den her tidsforsinkelsen med en algoritme?
det er utrulig men fordi at du vi snakker jo faktisk om at vi vi vi snakker jo på det utøvende planet, men vi snakker jo egentlig om en utøvende planet.
ja veldig spennende, veldig fin betraktning ja.

det er et engasjement du har gjennom universitetet i Kristiansand?
ja Universitetet i Agder ja.
Agder er det vel.

det er jo jeg gjør jo egentlig mye av det samme som som lærer her, altså at jeg underviser, altså lærer studenter hvordan de skal bruke musikkteknologi i det musikalske virket sitt. men mange av de jeg underviser her i Tromsø er jo musikere som spiller et annet instrument, altså jeg har gitarister og trommiser og sånn de de aller fleste eller folk som skriver eller noe sånt. mens i i Agder så er det en en ren der er det ren elektronisk musikk, altså at folk jobber kun med laptop, så de kaller det for laptoplinja.
å.
så spennende ja.
så det og det og det kommer vi vel også til å tilby her . der jeg vet ikke om vi rekker å tilby det i år, men jeg vet at vi det er snakk om å tilby det, eller ja ja altså at at folk kan gå som produsenter eller som elektroniske musikere da.
i tjuenitten?
det det det .
spiller du sjøl instrument lenger?
ja jeg gjør det altså jeg spilte var og spilte Julekveldsvisa med klassen til dattera mi på når vi hadde konsert på Veitasenteret. det var det var en det var hardt .
laptop?
nei hadde god gammal gitar, men jeg savna laptopen . vondt i fingrene og alt mulig ja ja.
ja å helt ute av trening.
ja ja ja.

altså det her er jo helt det her er jo så stilig for at her er det jo både både innenfor forskninga og teknologien, og også i forhold til produksjon av musikk så er liksom verden bare blitt så bitte liten og så tett på.
stilig. vi vi skulle nesten hatt mere tid med deg Jon Marius for at det er jo liksom flere ting etter hvert som vi har prata her som jeg tenkte å det her skulle vi snakka mer om.
ja .

ja ja ja ja.

da går man bare inn på Universitetet i Tromsø, og så så googler man Jon Marius Aareskjold, og så kommer man rett inn på hans forskningsidentitetsside ja og da kommer man rett inn.
ja .
yes.
men men du sa tidligere at det var ved i Trondheim ved på husa altså studenthuset der du begynte Studentersamfundet der du begynte som, men men hvorfor teknologi?
ja Studentersamfundet.
hvorfor tok du ikke gitaren på ryggen og reiste ut i verden? hvorfor teknologi?
nei det det altså det det føler jeg at på en måte det er det er et godt spørsmål, men jeg jeg føler at det er på en måte det det er altså jeg er ikke sånn sinnssykt flink musiker, også er jeg ikke sånn jeg er ikke liksom den flinkeste til å programmere datamaskiner, men jeg er sånn skikkelig bra midt imellom . jeg er ganske god på begge deler, så så så jeg tror det er det at jeg er på en måte .
flink til å binde de to i sammen.
ja ja jeg jeg er på en måte ganske flink til til til begge ting, og det ser jeg at det er mange av de andre som er i innafor det her fagfeltet da.

hvor hvor er dette forskningsfeltet om 50 år?
ja det er veldig spennende altså.

sånn som jeg opplever det nå nå kan det være at det her maskinlæringsgreia bare at det kommer til å kjøre over et stup eller krasje i en vegg eller noe sånn, men sånn som jeg ser det nå så er det på en måte veldig mange av de tinga som som som vi nå er nødt til å gjøre sjøl det er det det det det gjør datamaskinen for oss. også også tenker jeg at at det er veldig lite altså interfacet som man bruker for å deale med, altså når jeg nå sitter jeg ikke sant jeg sitter jo med en skjerm og ei mus og et miksebord på en måte og noen sånn fadere som man drar opp og ned ikke sant, men jeg tenker at det det det interfacet tror jeg er mye mer sånn altså den .
hva er interfacet?
ja ja altså måten jeg jeg jeg interagerer med datamaskinen, den tror jeg er helt annerledes. jeg tror at det det der er det.
det kan du gjøre med stemme eller med?
ja med med stemme og med blikk og med hva det nå måtte være, og så sånn og og og også det at liksom at man alt fra sånn at jeg tenker at datamaskinen mi kanskje ikke står i rommet sammen med meg og det er ikke sant det er masse sånne spennende ting som skjer da. det det tror jeg så.
ja det må jo bli det må kanskje bli 50 år til for at jeg syns ikke altså akkurat den her med et tastatur, ei mus og en dataskjerm, jeg synes ikke den har forandra seg nevneverdig på 20 år .
nei nei eller ja og eller 50 år ikke sant.
ja ja ja ja.
ja nei det er sant det, men jeg tenker men jeg føler i hvert fall i en sånn musikkproduksjonsverden da, så føler jeg at det er en altså den så tenker jeg at det det virker på meg som det er en stor endring der.

takk det samme, så hyggelig også snakke med dere også.
ja.
også så har jeg lært et par nye ord og det er altså forsinkelse.
ja.
det er et vesentlig ord hos dere. det er det dere skal unngå, så det kan vi liksom ha som et motto at vi skal liksom forsøke å unngå . vi skal få ting til å skje.
ja ja ja så syns jeg du holdt deg bra Marit, selv om du sa du kom til å bli starstruck.
ja.
du får ta en selfie med han Jon Marius .

ha det godt.
yes, ha det bra.
takk skal du ha.

fikk du lyst til å høre mer om han Jon Marius Aareskjold, kan du lese mere på UiT punktum N O skråstrek femti. lik gjerne podkasten vår på Facebook under navnet Observatoriet podkast! neste torsdag kan du lytte til en ny forsker som kan gi deg noe å tenke på.